Naa be na teu kə daadigəri gusuku naa kiiɗe lambai natla pə dəgi gəɗa naa tlau nao dlam naa sab'i au, na bakci na vəyi na bari maamau dayi da ii dərrəɗi nayi pata, na ngwai dləgwan san'i na nai naa ɗalmi na ɗalmi sən'i na darrtli naa me araawa na me aam na nai na mpi di bəran ga maamau dan da dərrəɗgu, de da tənu nangwai amai na nai rampi daawai na mpa naa daawigu tən na nai na tamtli lambau, na mbashi na mə'i lambau. Daawi gu zə baayin gara tənu, nan na mi nayi na pi lambau ii daawi gu na cimu du, na vare tənu na nai na mbashi na ɓaɓari gwadanu na ɓaɓari tənu nam lambau nawan gara tənu, na warci du, na mpi kaayak na kauyi gwadanu gu. Na kauyi gwadan gu təni na na ɗalmu tənu na dərr'i ii vənyi nadərrɗu se na mpi daawi dləgwam ii ɗa aka, na zaaci atarutu zaaci cito, na pi ja maagi, na kwpci kare dlugwan iidawi gu, na dərrɗu gwadan gu tənu naa mi na pi na bənyi, bənin gara tənu se na wurrtai, na wurrti tənu na mi na ɓaɓəri lamba na darrtli lambau, na ɓari, ja karyaci naa atu. To se maamau da dlami sabɗa akurrna wami sabɗi di ja tən akshi dayi da dərrde du, kapən naa daamo wana lambo ga gu, akshiji dərrde di ja au akurrnau dərrɗe du tən mate nani naa mi, na wərrtu naa lambai naa dlugwan gu tən pi naa mpi ja daawi akurrna, na maake na vəri pato na maake ami məshinu nani na rab'i na wurrte nawuzhi di ja akurrnau. Na wuzi na akurrnau tən nda de go nda kiiɗa lamba akurrna wuzən gara. Ndo jigaɓ da shi am calam, ndo jigaɓ da shi akurrnau. to na kaasən se da na dlamu tənu sannan wate naɗalmi na kaashi gandərruu nanduwau na kaashi patla, na kaase səsau, na ɗalmi dai dək be waarra dlama. Na cicpu du dake gusku maamau aa vəre makarranta bai gusku laaduw. Na cacpi karre no cacpi maamu gu tiye da ɗalmi naa təka gəri tiye da vəyi naa ami gəri, ta naa abən gu tənu sannan mate be mii ja karyatu naa atu kenan ii pədək tuku shine lamba. Wana miija dlamu naa atu da mi ja lokaci harr ja ni ja bənyi ja dlami to dək yanda nda dlama lamba kenan. Na rratli riiduwa ngum na rrdla du sannan naye tamtla lambo tənse na pi riduwa ii kunu lambəu da nawi kunu. Ka darrtlau nən kaa lawan riidumau aa kunu lambau. Tiye deu aa kiiɗau nəni “kai lamba kəm gu dlamən gara bəlan". Lambau jibu amai ngum bai, tiye den naa ndak ndaawa mii kaakasku baakotu rabok shi ii kunu aa ni da ki'i təni nən təfen jaa wudau nda barici, lamba da tlən gara. To se da gazhi jan fiito aƙa abən afa, ja cacpu karre kwananin ja tənu ja sasəic du, no cacpu riiwun ngum daaci na gaayi iiɗa fiita abən afa na mpa naa riiduwa iida aka kə dləgwan, no pi naa araawa na maake naa bi dlugwan gu ambi ga naa ja garrjaɗa ga dək na ri du da rab'i, na dlamu naa dləgwun gu su dəgo na mpi naa daami shar iɗa aka, maamau ji dija naaya. Ji naaye du nən na ni na dlamu talge na talgetu nən wate na ni naa dlami ja shargu na dlami shar ja ɓarr ɓarr kəma naa, aka. Gaafa ngum naa tənkuɗa bi go ma gumpəɗe gaaɗa da dameta yu na nye ɗa bai, na tunkudu naa shan gu wate naa cima naa atu kərrəp na da naa shar gu da daami gun naa leda, na tlatli naa wurrnak gu na cimu aɗa abən sədəp naa leda. an jima maa man pake ngum, tiye aa ramo maa na ta abən, dugo nda den nda shi am. Daaɗo gwadamu tən mərak gu rru gara ɗawu naa akshi ii sa am nən atu. su de saam nən da kaci na təka lawan shi. Nda ya fara duwarr nən tiye aa maaka naa abəni na rəgatu naa bəni abən ga. tiye de nən da pi abən ga. tiye de nən da pi abən gərida ci. Dək nən deu aa kəmu maye nən da pi abən da ci. Amma go gaskiya kaarak don shar an aa jiba gənən kuma ci dukshi gaskiya kaa kəmu mayo kaɗe bai. Amman gusku ka ramu maa ka bənyi ja bi kwaɗayi təku nən ka bənu nən tənin anjima kate naksjhi maa ndanci sukuna, amman shar au maayim deu to du nən ankal ci da vədak aa kaawi gəri, naa be dani da maaki ii riici wambai a se ka maake aci ii vəyak təko afanən ka den ko vəyi daawu təka gəri ka den ko zuwi daamu mərak gəri kaabən mama aduwau a fəwayi nən to kaa maako nən se dai ni dlama Sallah, duwarr dlamən gara nən dani da dlamu Sallah, la'asarr dlamən gara nən dani da dlami to gadaro ci naa maayiru se wana aduwau wana aduwu gu ke maamu gu ɗagai aa ni da dlamu saasaɗi, ɗagai aa ni da dlami ci kaasa, dani ɗagi da fici aka, to nda nai nda dlami kə aduwu ye. To ndan ci nda dlami dlugwan gadək'ik nən to nda maaka riduwa nda pi, naa ya na ngwai gadək'ik gu naa zogale naa ɗalme ja, na ɗalmi gadək'ik no ɗalmi zogale, nda pa nan riduwa ii ɗa aka to ja ɓaɓari gwadam. Nda dlamu naa dlugwan zogalemi naa gadək'ik naa riduwa. Gaafan jo bi naa gabəyawu, gaafan jabi gaaɓəyawu bai gaaɗa gaaɓəywu dlamun gara təto. Ja dlamu du nən tiye ancu, abən ja abən au amman dlugwan gu kullum naa kala dlugwan, gaafan ka dlamu gadək'ik naa zogale gaafan ka dlamu dlegwan gambaram, gaafan ka dlamu dlugwan səni, gaafan ka dlamu dlugwanku gaafan ka dlamu dlugwanku gaafan ko dlamu arab. so dai abən, amman dlugwan gare dək, gusku nda bənyi sau, amzharu nda dlami sau afa ɗagau nda dlamu siwu. Fatawanke naa dlugwan mi nda dlame ɗa gara tawanke kə marmari gusku kwa ta naa kə marmari. Gusku kwata ta naa kə marmari sum, amzharu kwa ci kə marmari, afaɗagai kwa ci kə marmari. ka ta bi ci naa maayim aashir kun ga cimak go mayin da rami ci ma na kəmu maya. Dləgwan ci kuma ka dlama naa bəlan nən, sharci aa nawin gara wum daari. To shine gusku be ja karyatu su ja dlamu kə afa, to gaza kə adauwu ye ja dlamu nən, ja roko kaakasku da bari ja ke lakwtu tawanke mii waarra nda dlama ampani naa atu.